هذا السؤال مرة محزن اكيد اكيد انا اتمنى اموت جبل زوجي ما اقدر على فراجه ابدا طبعا فاجعة الموت وخبر الوفاة بيكون مرة صعب صعب تحمله فان الموت قبل شريك الحياة اهون بالف درجة.